Laha manahaky any zava-maniry aloha mahare maharary raha io satria i mba miay avao koa. Fa laha manahaky any olo sasany manenty azy, ataony tsy maharary zava-maniry io satria i tsy mivola, de tapatapahiny fahatany avao, vonovonoany fahatany avao.